كنت أحب الرسم جداً جداً وأنا صغيرة، ومن أكثر الأشياء اللي كنت أحب أرسمها حالي بالفصل لأني كنت أحس دايماً بالملل وإنه وقت الحصص طويل، فكنت أرسم نفسي وأرسم مشاعري وأتخيل نفسي مثلاً لابسة لبس معين حلو، <hesitation> تسريحة شعر معينة وأرسم نفسي بهذا الشكل، طبعاً الرسم يفتح مخيلتي ويخليني مبسوطة، فطبعاً ودي أصير رسامة مشهورة.